To eɗum waɗa haala caayna, walaa ko warantam to ɓernde, sey haala kungfu, haala fijo e hamre kungfu, bannda ɗon ɓe ɗo mari haala dabbaaji ladde ɗi ɗum wi'ata dragons. Taa nasti caayna kam, fii natawaaji maɓɓe timmata to ɗum wadda e haala dragon.